Yasu, yasu hore dou esaka wa apewa adai yele dou esaka luma yele hei isei siloi wai luma eke'o ekou nena maike matitiwa mome kana dou eko matitiwa yele. Due dou bisa etai'e <hesitation> heuni ma rawel na etai <hesitation> esela ne eko weu yaka mayana nena mapunulu, mapunulu sepuke mar uwelu, mahunia elu masuhurnya wasuhuta nema pepulu nenama hamea elu nena ma <hesitation> ane. Due epe <hesitation> kan hepe lai hepe more dou bisa ma <hesitation> uwesaka peu ada jua yele he etai'e eheuni apuwe juwai yele kan <hesitation> lai aku matai masela elu more bisa duelu etai ei sela ne el ye uwelu neloi weka nama anelu. Me nama yelu do more pai <hesitation> ma pia la elu meke nalai maha ane yelu neme ei laku sai sawai luma mo'o.